Fulfulde kaalaammi, ngam saabi ngal ɗenngal an, ngal pinmi, kangal anndumi, kangal muynumi. Haalaa kaa duu fuf no mbawrumi ngal nii a waamana wiide mi wawriraari ɗum non sabi kanngal ngal ɗemngal. <hesitation> huunde ko njiɗɗa ko tawɗa non njogortotɗaa ɗum.